Oy! _x000D_ <noise> Nagnadary ndraika anie rô i môtôko tary de sy mainsy naterina tamy garazy alongany de zany raha nampatara anahy io, fa ialana siny e raha fa raha imprevu koa mokany izy igny de sy a raha, raha mety de <hesitation> reporteko amy magnaraky nenahy fa sy tratrako kosa le tamty fa ielana siny e raha azafady.